मलेशिया के छोट एशिया के नाव से भी जानल जा सकेला। एहाँ कई सारी जाति, भाषा और संस्कृति के मेल जोल बा। इह क्षेत्रफल के जौन मूल संस्कृति बा उ वह के सडेस जातिन से उत्पन्न भइल बा। हम मलेशिया के बारे में एतने जानकारी रखिला।